أول سؤال راح أسأله، إيش هي أكثر الأشياء اللي يحبها؟ وبعدين بسأل إيش هي أكثر الأشياء اللي يكرهها؟ بحيث الإنسان هو مزيج ما بين يعني أشياء نحبها فنحب نسويها في أشياء إحنا نؤمن ، وما بين أشياء إحنا نكرهها ما نحب نسويها فما نحب تكون بمبادئنا.